<noise> Ho an'olo magnaraky developpement personnel! Mitombona satria gn sainy ny tena minday gny fiaignany fa tsy n fony. <noise>